Pues na lichiwina no amaxi laktsu spun tun kgoskgo kakgapun i tlawokgo xmasekg ose chi tlawakgo xchik pulana na lichiwinina chaklan ama chakan toj toj tok toj toj toj toj toj toj makawan tawakama xa chakan toj toj toj toj makawan xa chakan amakgtim toj toj toj toj makawan xa chakan tsaman chakan este tlawama xchik nak akgtim kiw i pulhokgokgo na wili i antsa xa tsama chakan antsa na tanu antsa tsamilhi natsawa natlawa xchik na tanu naliminix e xpareja no nawana ama tinox xa xa tinox xan pues a na tatanu antsa tsamalhi lhano xla kaxlhawama no ama chakan xchik natanu tsama chakan i antsa na tatawila na wilapa amalhi pues ama xan chakan lha tutsu xan tawaila talhman lhayila xa katiwa amaxa lha tawila talhman i xa masni kiw naxan tawaka tsaman chakan wi xa masniu kiw o xa tse kiw i antsa talhman nata lhawa xchikan antsatsa xla lhala kati katitiy i antsa lhawa xchik i antsa na tanu lu lilakgatit xa ama chakan chixa chixan na taskuj porque Na lana malakawaniyan lu lilakgatit xakgxakg tse na lakgatiy chi chi chintasu i xa manxa xchankiw tawaka i natsuku poh poh poh makawantawila nuntsa xan tlawa xchik ama chakan cho wilapa aman cotorro amaxan cotorro antsa lha xa masni kiw xa tatawila xa talhman asta xokgspun antsa tawilayacha amalhi cotorro na tsuku lhawa xchik natsuku tsamalhi nakaxlhawa lilakgatit na tlawa lhaxa na kawili na wili xkgalhwat lha na wili xmasekg i este i nuntsa na xama cotorro lha tsutsu xan tawila talhmanxnin xa tawila lakixa lhati katitia tsaman e cotorro para ti tiekutun lhalh lha lhapala katitiy sino natatuwarliy na makgapali pulakglhuw wi chin tatlawa nak amalhi laktsu spun xchikan wilapa no ama ama tu wanikan i este colibri tawani spit amaxa spit e a xla lanka xax xkinkan kinkalhman amaxa lhaman skinkan na i lh lha lhamanchu tsa nataya manchu xa kgosni manchu pekge pekgewani nani xa kgosni kgosni kgosni Lilakgatit na nakaxlhawapara xchik lha lhana wili poreso wixinan tino katsiya lha wix masekg tantim spun lha kalaklhawanitit tuwa xan tlawani lilakgatit tlawani lha ka laklhawapitit lha kalaktal ka res kamixki akgtim kakni tsama chin lhawani xchik porque lha tse katimakgkats pero wix nalaklhawakan minchik tsama xa tsamaxan spit na lilakgatit lhawa xchik lilakgatit wili tsisti wili latia tun limin tsamalhi a spit a i tlawa xchik lhalu tija talhman lhan tawila na wilapa no ama akgapupalhm wanikan ama akgapupalhm xa castilla wanikan golondrian ama akgapupalm xa pues na putlun xa talilhawa xchikan putlun xa talhilhawa xmasekgekan e na tawili natamawaka tiet xmustin chik antsana na tatlawa xchiki xchastun minchik osu akgatimi kiw nata natatlawax stamalhi xchikan i antsa natatanu antsa nalamalhuwi mas bien untu wanikan akgapupalhna i na takatsi na xa takilhwantawila tsama kgakgapun i lilakgatit chi talhawa xlakan para lha wixi lakgtsimpat nuntsa wi lha ka laklhawan xcik na tuwa lhawa xchik nanuntsa chi ekinan na lichiwinamparachau pulaktimi amalhi amalhi Spun tu kgoskgo nak akgapun amalhi na chi lhawa xchiki ama puxkgapakg ama puxkgapakg este xlakan taan tia tuxa tamaklakaskin lhaxa talhawa xchikan amaxa puxkgapakg nataputsa akgtimi lanka kiw talhman lhan talhman kiw kgaspuntsala makgapis xta kiw antsa xan tsamalhi tsama puxkgapakg namin tsama xa puxkgapakg na kalimin tuxa na kamaklakaskin na ani putsa na ani putsa tsama puxkgapakg na ani tia na lakatia para tuntse xa na maklakaskin na ani tia xtsama nata natachaxuyan xtsama sekgn tsama sekgn tu yakgo katuwan natachaxuminiyan tsama puxkgapakg nataleen talhman axnixa natachaxu tsamalhi no mi sekgn eso eso xunak natachaxumi xunik katachaxumi xunik natalakgchiwiyacha tsamalhi xchikan lu na lakgatiy tsama puxkgapakg porque axixa lhawamakooo este xchikan taakatsi takilhitawaka taakatsi taskgolitawaka axixa kaxpatpat E tasama puxkgapakg liiilakgatit xa kilhiwaka lhatutsa katasits xa lhawama schik tsama xa puxkgapakg lilakgatit ti tlawama xchik akgatim lanka kiw naampara na takgalhuparayach nampara tia e ama kiw wanikan e e tsamalhi e lha nakitia xunak nakichaxu nalimin na lempara na lakgchimi chi no limin cho naan lakgatekgo naan lilhawakgo xchikan amlh puxkgapakg amalhi xpekgem sekgn spekgen sekgn ama tu yakgo katuwan nalakxumix xpekgen sekgn naleen talhman i antsa amachan talhaman nakaxyawa xchik na kaxwili xchik ama puxkgapakg lu lilakgatit chitsa kawaniman tasata takilhitawaka tsamalh lhuuuwa puxkgapakg tatawila nak katuwan este lha talhawamana xchikan tsamaxa puxkgapakg tsama tankgolu mawaka xchiki chi chintsamalhi xan chixan tsamalhi chin pelota xa na mawaka xchiki tsamalhi puxkgapakg chiwaka talhman na kgolu mawaka lhatsa suku katiwili kalakgitat tawaka nliiilakgatit na takaxlhawanan e e natalikaxlhawanan xmasekgekan lha lhaya akgatimi lankaliw maya u akganuwakakgo puxkgapakg lilakgatit max kumo de a Dea metro osu akgatuno metro osu ochenta centimetros xlilaklhman tataakganutawaka antsa noxa talhawa xchikan amalhi paxkgapakg i antsa takilhitawaka limakgwan tlawama xchik luk lakgati ekit tsama porque limakgwan tlawama xchik ama paxkgapakg taakatsi kilhintawila takatsi takilhintawila i lu lilakgatit aman tuxa dios malakapixni ama puxkgapakg i antsa la malakalhuwi i antsa xa lhatila xa makachaan para ti naani makti xkgalhwat ama puxkgapat antsa xa talhawa xmasekgekan talhuwan ta kilhintawila lilakgatit nalaktsin ama puxkgapakg porque chitsa kuan takganutawaka xeste e xchiki namawaka xmasekg na lhiyokgtawaka akgtimi foco na wana e lanka na natakganutawaka i antsa xa tawilana ama puxkgapakg lu lilakgatit aman tu lamakgo katuwanin ama laktsu spun tu lichiwinau xlakata chiwani xa lhawakgo xmasekgekan